Neꞌg kad or lëꞌ minn c̲h̲ixkwaꞌ tib komid seid, guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn nak seid guꞌn xdo porke ic̲h̲ësa minn ñelaná minn c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minu y mbanc̲h̲a naku par xikaꞌ minnu tiend.